Yó ndzhǚnü k'o pë́pjiji kja jñíni jângo rí tùjmujme nú k'o rí... né'mé ná pǔnk'ü ngék'o rí sí'me rí 'ùjme jñôna 'érebi pjíño, tjṓ'ō ñeje este... à pjâdül má dyá rá pë́pjiji nú ngó... este... má xôra nújk'a rá jâra má pë́pjijme rá má jö̂süjme nú dyú'ugö desde k'o 'e rá ngǚtü nú tòpjü téxe nú pá'a má dya rá nguárü nú mbèpji dyá rí ndzhügü dyá rí chäjk'ä jândo rí 'ùnü ndéje rí 'ùnü... ts'í 'ùnü pjíño k'a rá sí'i ngík'o rá... rá míjme nú sěchi ja yá mbépje rá pë́pji má xôra

Nú mbé à mézhe nú... à jñíñi jângo rí b'ǘnk'o kja jñí'i má xôm'a pédye ná tásìb'i k'a este... rí jñôna jë́'ë b'ǚb'ü ná sìb'i k'a zä̌rä, zä̌rä, zä̌rä má xôm'a, má rí má'ñu má xôra má ndémp'a 'ö́jtjö dyájkja b'üb'ü máji ngéje má më́jkji tát'ö̌gü ngék'o pédye sìb'i má xôm'a

Yó téxe yó lúlu b'ǚb'ü rí né'egö k'o nuk'a dyà rí né'e k'e k'a chū̂'ū mémbrillo gá dyá gá jó'o gá zǒ'o má ró sô'n'a pa dyà ró né'e ngék'o dyá núja yájki sǐ 'o dyà, dyà rí ne'e, mí ná mìd'i sô'n'a ná zó'o k'anu lúlu k'a chjú'u mémbrillo né'egö dyà rí né'e

Nuk'a ní kja má jângo nà 'ǘgü má nà líni pjéjme, nuk'a rí já rí jód'ü pjíño k'o ná k'ó'o k'a jñíñi mbék'o chū̌'kjótjo rá jód'ü o ts'ék'a mí gá kja rá sä́t'ä k'a ngǔmü gá rá kjâ'a rá tjôtjá, rá tôtja para mbédye k'anu k'a ná este... nájo kja mí ná k'ó'o à dyà rá, à dyá rá sí'i rá jó'o yé pjéjme rá ngâ'a rí pjéjme ná jó'o ngék'o dyákja rá 'ǚ'ü k'e k'o rá jö́gü ná jó'o rí pjéjme

Nú Mizhokjími b'ǚb'ü kja jñíñi chū̀'ū San Mateo má yá gú zä̀t'ä nú mbáxua kja kjâji téxi yó mbéjch'ün'e, téxi yó të́'ë mū́riji para jó k'eji má jângo b'ǚb'ü rá pótpjüji nú b'íjtu nú ngâb'a rá ngéts'iji ná jó'o pjék'o rá ñéze ná jó'o rá pótpjüji rá dyä̀tp'äji k'a ndáyo ngáb'a ndáyó b'íjtu ó jéch'iji ndízik'o rá ts'áji nú mbáxua, jângo b'ǚb'ü nú mbáxua k'a 'ä̀t'äji yó mbéch'ün'e kjö́t'aji para dyä̀t'äji ná zápjü jângótaji gá dyä̀t'äji b'ízhi ó rá nêm'e téxi të́'ë k'o pa ná xôm'a bá núji nú zápjü yó k'a xôra rá dyä̀t'äji ná míxa à téxi yó të́'ë gá 'ùni pójo é San Mateo k'a yá gó mbédyeji nú mbék'o gú ts'âji nú mbéjch'üne téxi nú kjë́'ë rá mí kjâ'p'aji yó k'ándä̂jnä jângo b'ǚb'ü k'anú síño San Mateo

Nú p'úb'i yó ndzhä̌rnä k'o má sí rí né'e, k'o má së̀'ë rá só'o nké ná pjâdül k'a mí síji, rí né'egö k'a nú pjâdül... nújk'a mí kjâ'a mí chä̌gä já ndé rá mâ'a jângo ndí pá'a k'o ja k'o ndére pá'a ró mâ'a rí pë́pji rí xôd'i juā̌jmā ndí pônt'e rí tū̀jmū ndó rí... este rí jôk'ü ná jó'o k'a ngǔm'ü ndí bā́tú'u zàja rí tú'u rá xíjchje, xíjchje o ndé rí chjêñe tjṓ'ō ngéka nú pjâdül ngéka... rí né'egö kja... ngí k'a má síri né'e ngéko pjôxkje kja yó b'épji k'o rí kjâ'a

B'ǚb'ü tú jô'k'u të́'ë kja jñíñi... má gí sódye rá má nú ngék'a índzùmü 'ö́ rí má jângo rá nú bá angeze, nú kja kjâ'a angeze kêts'é. kêts'é k'o pjíño, k´êts'é k'o yó'o, kêts'e k'o nú ngôñi o mū̀rū 'ä̂jnä ngík'o rá má nú ndájma ka í... b'ǚb'ü kja í ngé ró, k'o rí este... 'ö́ra jö́güts'ü ná jó'o, ngéko angeze rá ndûnk'e téxi k'o yó ndä́jm'ä k'o zùndóm'a k'o k'a k'è rí... nrís... zòd'ü k'a í m'ǘb'ü 'é rá jö́güts'ü k'o

Nú k'a rí jā̂ndi má'a 'ónxôrá má ró pédye k'a índzum'a ró má'a k'a b'épji ró má pë́pji ró má xîs'i ts'íjke jñátjo k'o rí pá'a rá ndízik'o ró ndzhôgü ró má... ró má s'íji ndë̀ch'i k'a pá k'a ngûnxôrü kja índízi k'ôrü s'ä̀t'ä kja íngum'ü 'ä̀jt'ä jñôna k'a ró s'íne téjíndzhijue í jí mbéjchji

Nuk'a rí mbéñe k'a rá xíts'oji ngék'a rí jnù'u jângo rí pá'a jângo rí ndzhôd'ü b'á ró má'a ró ma kja zàpjü jângo b'ǚb'ü ná pǔnk'ü té'e k'o pa xája jângo b'ǚb'ü jmū̌'ū k'o rí síji ngé k'o rí mběnk'o né k'o rí párgo k'o jângo rí b'ǚb'ü nuts'k'o nátjo pa k'a ró má'a ró má k'a s'ápjü gá rí pâra ngé k'o rí xítsiji angets... nuts'k'éji ngéko rí mběnko

Nú jñîñi yá pö́tjü yá tsák'a mí jíngua jângo mí b'ǚb'ǚ téxe yó të́'ë núdya yá gí jóngǔm'ü gó pés'eji, pés'eji loza yó ngǔm'ü dyá k'a ngéje ndá xíchje o xíchje jângo mí kjâ'a mí jíngua ndó'o... núdya, yá k'a 'óraji síbi ts'ák'a mí jíngua k'o ná pǔnk'ū të́'ë k'e... téxe yó të́'ë k'o mí b'ǚb'ü mí 'óra síb'i núdya, yá gí..., este, yá gí tṓji xë́dyi yá k'á ä̀täji xë́dyi, núdya ndéxi b'ǚb'ü luz k'o, k'o síb'i k'o zǚrü má xôm'a, dyá k'a k'âji ndénsib'i jângo mí kjâ'a má mí jíngua ñyá tíxi ñéjyo zá'a k'o mí 'ä̀täji yó tíxi má xôm'a ngék'o mí bǚnk'o para ñéts'e jângo mí b'ǚji núdya, yá ngéje luz ñya pjóko nú k'o rá k'o b'ǚb'ü kjá ngǔm'ü ngék'o yá gí ñéts'k'o

Nú má áñima gá rá tenjyó àñima s'äjä kja jñíñi kja índzum'ü, yá 'ä̀t'äji téxe k'o rí xîji. Téx... este... k'ó b'úzi... este... b'úzib'i ngéko este... rá mbédye ná jó'o nú b'úzib'i k'a pédye k'a má gí 'ö̌ra zà'a ngéka k'a rí zàpjü kja yó... yó tjṓ'ō yó ndéch'o para sí dyä̀t'ä má rí jyês'e ngéko ró dyétk'o rí jyä̀t'ä b'úzib'i. Nú b'úzib'i má yá rá ndá'a nájnó nú tjṓ'ō, rí má... rí má... este... rí má pê'ch'e ná jó'o yó s'ôn'a ndízik'o yá rí dyä̀t'ä yó... yó este... téxê rí... rí ndzǘn'ü nú tjṓ'ō, yó s'ô'n'a ngék'o ndízik'o yá rá síba mbá..., síba mbá.... mbándega síba mbá ts'íjk'e 'émba'í, ts'íjk'e 'émba'í, ngéko rí koyaji ts'ájp'a ts'íjk'e ngéko ndó k'oyája téxê rí ts'át'a ndàk'ü k'o xi pjílojo, k'o yó... este... téxe pjílojó ngéko rí mü̂s'i jângo, jângo rá ndéb'yé yó àñima

Kjó à jñǐñi kjó b'ǘb'ü ndé xí kjó b'ǘb'ü ndé xí rí né'e pá nútsko yá yá rí në́go yé yó kjǒ'o kjó b'ǘb'ü kjá kjǒte kó p'ési kjá kjǒte ngéko yá rí něgo kjǒ'o kjó kjǒ'o kjó b'ǘb'ü kjá kjǒte yó té'e jóka zíko nútsko yá rí ts'égo ngṓ'ō yězo kjó yé yó kjǒ'o kjó p'ési kjá kjǒte

Ná të́'ë k'a ts'ómbeñe rí... jñā̂ndā rá... ñá jíjmi. Nuts'k'é rí mā́jmā yá kja ná jó'o, má rí ch'éb'i kja jñí'i, à jñí'i... angeze rá zénguats'ü kja xíts'i jângo bi jyâs'ü rá dyônk'e jângor gá jmī́mī mbédyi, jângo gí ts'ágé k'o í pë́pji dyé'e í pë́pji, má já k'o gí só'o, k'o jé k'o este... í né'e pjéko néstagots'ü angeze rá xíts'i ná jó'o jñák'o rá xíts'i, ngéka ts'ómbeñe kja ngék'o rí jñù'u, rí ñé'e, nuts'k'ó má gí chéb'ejmé k'o yó të́'ë gó ts'ómbeñe. Rá ní k'a mé' nú à kja jñí'i, rá ñájme jângo gá kjâ'a jângo rá jíjmu ndé dyá angezeji jângo gá kjâ'a yó tǐ'i, jângo gá ts'áji ndéxi rá k'a gó k'u, ngíko rá'asíd'o nú... este mbépja angeze rá xích'i yó të́'ë jângor gá jmī́mī ná jó'o

Nú mbáxua k'a 'ä̀tji yó të́'ë pa nú nújm'u, pa núji kja nú juā̌jmā rá 'ö̂ndzaji à téñe sí'ño jês'e rá mbós'üji ngík'o rá mbédye ná jó'o yó nùjm'u k'o... kja yó k'áji téxi yó tjṓ'ō k'o rá mbédye, rá... este... rá ñônaji angezeji ngík'o kjâji mbáxua má yá b'ë́ tùm'uji

Ná tǐ'i k'a rá ndé rá xôri jñátjo angeze k'a rá ts'á rá 'ùnübi 'ú m'üb'ü rá ñûs'e yó ñá'a k'o xíji yó jñá'a k'o xíji gó xích'iji dyá ré'pé rá ñá'a, rá ñá'a, rá ñá'a ngéko rá só'o, rá xôrü nú jñátjo ñó'o ñá'a téxi yó të́'ë

Yó jñôna gú 'ä̀t'äji ná mbáxua yó mbéjch'ún'ü k'o 'ä̀t'ä mbáxua, k'a rá 'ùnü yó të́'ë í k'o zä̀t'ä kja nú ngǔm'ü yó mbóxte, yó ts'íbéch'ún'ü ngéje ró k'â'a, ñéje jmū́'ū k'o este... k'ǔn'uji k'o ts'íjk'e bá'i para ndzítéxi të́'ë ñé xë́dyi, ñe ndéje, tjö́sëjme, séncho gú 'ä̀t'äji

Nú jmū̌'ū k'a b'ǚb'ü à jñíni k'a jôd'i yó të́'ë́ para móji ra má'a dyä̀t'äji nú mbáxua kja jñíni k'o ch'ō̂'ō mbéjchúnü má 'ójt'o k'o të́'ë́ k'a rá nù'u k'a rá ts'á k'a rá ngích'its'áje k'a nú jmū̌'ū ngéka panú yó të́'ë́ pa xîji rá ts'áji nú mbéjchúnü ngéko rá kja má nù'u nú jmū̌'ū rá má xôrü të́'ë́ ngéko dyá rá mí ndzéje nú síño k'a rá mbédye nú mbáxua angeze k'a rá ts'á rá nù'u yó të́'ë́ k'o jü̂'ü tòpjü jókò pë́pji ngíko rá mbédyeji ná jó'o nú mbáxua má dyá rá zǚd'ü

Má b'ǚb'ü ná chjǘ'ü k'a jñíñi, nú kjâ'a rá kjâgö má dyá rá, este... má jók'ò ngé chjǘ'ü, já rá kjâ'a, yá kjápjü nguénda má tí'i angeze, nuts'k'ó dyà rí tǐ'i, má yá rá jônxora, má dyá rá chéb'e 'óra má nú k'a nú ngǔm'ü pjék'o mí mbéjkue, pjék'o má ngó gá zángü má já k'o, este... jó k'o zángü, rá ñáb'e ná jó'o, ngék'o dyá rá chúb'e, dyá rá ts'á'a. dyá rá ts'á'a angeze k'o ndére má ts'á'a, nuts'k'ó ngék'a rí kjâ'a gí jôd'i yó të́'ë rá ñú'u gá ñâmbe ná jó'o, ngík'o dyá rá chújmé

Pa rí s'ä́tü à San Mateo kja jñíñi ndízi à Xônxua rí ts'ák'a nú dyõ̀tezi k'a rá k'ǜgü à Manzanillo Polvorín, k'ó ñé xí ndízi k'o rá s'ä́tü à San Mateo jângo b'ǚb'ü nú sí'ño San Mateo

Nú jángo rí b'ǜngo má xôra ná së́'ë má yá gó ndémpa má yá gó ndé pá'a ná pá'a ná pá'a nú jyárü ná pá'a ndǘzü kó má yá gó xôra yá este... yá... dyä́'ä yá rá ngĩ́chji nú jyárü yá ná së́'ë nú ná së́'é má xôma ná së́'ë jö̂ti xôma ngéka kjá gí nú jñǐñi

Ma mí jíngua kja jñíñi jñátjo, yó tjö́mëchi mí 'ä̀t'äji mí b'âmbaji tjṓsëjme núkja mí kjáye yá mi pö̀ji à Xonxua ò máje para mbóji dyábi b'ǚb'ü í ndzhontesi para má ndö̀müji levadura gé k'anú n... tjö́mëchi angezeji, eh... mi 'ä̀täji mí kjuát'püji tjṓsëjme mbé ní pèdyejmé ná jó'o

Ná jñá kijmi k'a b'ǚb'ü pa rí pàrgo à rí mbára te ne ná pǔnkjü ngé má rí zénguaté yó të́'ë má rí xípi jângob'a jyás'üji, ngé k'a nú jñákíjmi k'a rí párgoga k'a rí para má rí zéngua téxeb'e téxi yó të́'ë jângob'a jyás'üji ngé gá rí né'egö kja

Yó xútǐ'i má kjâ'a í të̌ji má dyá rá jnǒküji, nà dyà rá yá yèji, ná 'ñânto kjë̌'ë k'a rá jíchiji k'e rá dyä̀t'äji nú s'ǒ'n'a para jyés'eji nó s'ǒ'n'a yó t... yó tjō̌'ō ndízik'o rá k'ǚjnüji rá dyä̀t'äji xë́dyi, rá dyä̀t'äji jñôn'a, ndízik'o ndéxi rá xôrüji rá juë̌zhiji, rá ndä̀b'äji yó b'íjtu, rá pédyeji nú b'íjtu, jé gá rá kjâ'a pǘgü ne yó xútǐ'i, rá jíchiji kja té'ek'o dyá rá, dyá rá este... dya rá b'ézhi k'anu b'ë́pji yó ndíxu k'a jñíñi

Nú mbáxua k'a kjâ'a yó jñátjo kja jñíñi ngé má dyá gí pédye nú kjë́'ë nú... kjë́'ë dyá rá má rá s'é'e k'a ndá yó kjë́'ë má xôm'a 'ä̀t'äji, 'ä̀t'äji café, 'ä̀t'äji ponche, 'ä̀t'äji piñata, piñata k'o kjâ'a tí lúlu kjâ'a tí dulce ngízik'o rá mbä̌reji má xôra dyárá 'ùni jñôna téxi yó të́'ë k'o rá s'ä̌jä, téxi yó të́'ë k'o k'âra, dyá rá ndé... dyá rá nguárü nú mbáxua k'a té'b'eji téxe nú xôm'a 'ó ndé yó kjë́'ë

Nuk'a rí kjâjmé má rí má sä̌t'a kjë̀'ë ná tǐ'i ná... ná xútǐ'i ndé 'ä̀tp'äjmé ná jñôna mbǎra rá jñôna téxe yó të́'ë xíji í mbédye ná 'ë́ji ndá ñé nú jí'i 'à gó sä̌t'a nú kjë̀'ë, ngék'o rá mī́m'i ná jo'o téxe yó í ñö́ji

Buab'ü dyä́täji yó juë̌zhi ja mândrisí k'a sí ndä̂jnä, pjántëjë, míjñi, jmū̀'ū, s'ü'ü, ngôñi, tízi, kjo ndé xinè né rí ts'ápjü o né xí rí ñus'ü... ná ná ndä̂jnä, k'o yó xí'i na zà'a, à zà'a k'a túlúlu ó ndéxiri jnu s'ü nas... nguǎrü ka gó mbédye nú ngí, ndí yó ndä̂jnä nú ngí 'o guárü yó majp'é ndéxi gá kják'o rí xä̀kä kjà ná... rí xä̀kä ndóri jñū̌'... nde juë̌zhi ná pjántëjë, s'ǘ'ü, mū̌'ü, ngôñi, míjñi, kjuá'a, 'ä̂jnä, ná kuárü, nú ndzhínguárü ñe yo ndä̂jnä téxe k'o ngé ko rí ts'ák'o o ná lúlu k'a b'ǚb'ü k'a rá ts'ás'a k'a rí dyä̀t'ä nú juë̌zhi dyá rí ngéje nú mânduxi ò nú májp'e ñé yó kjö̌s'ü, yó kjö̌s'ü, núk'o... ñá 'ó... ó kjuá'a, ó ngôñi, míjñi, k'o s'ò'o rí ch'ós'ü o ndéxi sò'o rí... rí xúkü ná... k'és'i k'o b'ǚb'ü para mbédye ná jó'o go téxe k'o rí jä̀t'ä ínguáxi

Má kja mí tǐ'i mí 'ěñe jângo mí ch'ǜtü jângo má rí pjö̌d'ü yó ndë̌ch'i 'ó ma mí tékji rá má pjôd'ü à ndzhǘnü ngé nú mí 'ěñe nú... mé 'ěñe Xóndza k'o rí... rí péb'i kja sà'a nú kjü'mü ngí k'o yá Xóndza

Yó nê'me k'o mí k'âra ndízi mí jíngua hasta núdyà ná zó'o k'o téxi yó b'íjtu k'o yó Pástora má nê'meji dyéza k'a jânaji para zǚnüji nú cascabel kjâ t'únü, para zǚnü ná zó'o, nújnójo ngík'o kjápjü ná... ná zó'o ná jók'o, téxi yó ts'íji dyé b'íjtu k'o jë́ji ndó yó Santiaguero, má gó móji pa gú nê'meji pa tó... má pë́b'iji nú tambó, ñej nú este..., k'a b'ǚb'ü, rá este..., rá ts'á ná jó'o, rá b'ë́b'i ná jó'o ngé k'o yó Santiaguero rá nê'meji k'a ná jó'o, rá zǚnü nú mó'ne k'a nú jänäji... ndéxi yó b'íjtu k'o jë́'ë ná zó'o k'a ná pǔnk'üts'í ngík'o b'ǚb'ü angezeji, ngík'a nú kjá gá yó'o b'íjtuji ngék'o ná zó'o

Nuts'k'ó rí mbéñe ya rà 'ójtjo nù jñátjo ngék'o rí jíxi nú kja rá kjâ'a nú ma sòrü tjéze rá tjéze nú kja kjâ'a ngé yó tǐ'i yá kjá të́'ë yó xútǐ'i, yá kja né'e rá ñáji, yá kja né'e rá xôrüji mbàra tjéze, téxe yo të́'ë 'o yó... yó rí ñájmé jñátjo ngé má rá tjésma í ga rí má ngok'a núdya xíri b'ǚb'ü rá jízhi, rá jízhi k'o téxi mä̀b'ä ngék'o dyá rá tjéze ngé gó dyà rá 'ójtjo tū̌b'a rá... tjéze rá ndú péxe ga tū̌b'a k'o

Nuts'k'ó rí ñá'agö jñátjo k'a índzùm'ü ñé kja jñíñi jângo rí b'üb'ü ó jângo rí ndzhôd'ü ngík'o dyá rá të̌ze. Jângor gá të̌ze yó jñá'agö ndéxe k'o yá... dyá k'a né'e rá ñá'a nuts'k'ó ri ñá'agö jângo rí ndzhôd'ü

Yó x... yó chjǘt'ü kja jñíñi pjä̀rä m'áno 'àtpágóríji ndíxu ndízik'o yá rá jñáji yó tá'a, pa jângo rá nguárü nú mbáxua k'a ngó rá dyä̀t'äji nú mbáxua rá... máchjüt'üji, rá má nóji nú mbójkjíjmi ná ñêndzeji nú t'ū́'ū ndízik'o rá má xôribi nú jñákjijmi k'o rá xíji, k'o rá xôt'pjüji yá má rá zǚrü nú k'a rá chjǘt'ü rá m'éb'i kja jñíñi k'a níts'imi jângo rá dyä̀t'äji ná míxa k'a jângo chjǘt'ü nú b'ë́zo ñe nú ndíxu yó pádrino ñé yó tá'a k'o rá má'a nú mbáxua k'a rá dyä̀t'äji ndíziko má dyá mbédyeji k'a níts'imi, rá móji k'a nú... nú pádrino rá má síji téjme, nú tjö́mëch'i ndízik'o rá móji kja nú ngǔm'ü nú ndíxu jângo rá má 'éch'e nú ngùsib'i jângo mí kä̀jnä jângo mí b'ǚb'ü, rá má 'éch'e nú ngǔm'ü ndízik'o dya rá zǜtü kja nú ngǔm'ü, gú mǜnü, nú ndzhá'a, nú ngǔm'ü nú b'ë́zo jângo rá má, rá má ndé'e, nú ngùsibi jângo rá dyä̀t'ä nú jñôna, jângo rá dyä̀t'ä yó xë́dyi rá mbǘzü nú jñôna nú ndédye ndízik'o rá nê'me téxi kja ñä́n'ä ngósibi jâmbá dyá rá ngôra nguárü nê'meji rá móji rá... rá... má'tí'i, jângo rá má nguárü nú mbáxua rá nê'meji téxi yó të́'ë nú pádrino ñé nú madrina yá rá nê'meji nú b'ë́zo ñé nú ndíxu yó xä̀tä ngéko dyá rá... este... rá míjmi k'a nú ngǔm'ü b'ë́zo jângo rá ts'á 'a ná jó'o rá mí ná jó'o

Má rá tsǚrü nú mbáxua nú San Mateo, yó mbéjchüjn'e ñé ts'í mbéjchüjn'e rá mándéreji nú dyó'o k'a rá míjmi kja níts'imi jângo rá má rá nguárü nú mbáxua, má rá zǜrü nú mbáxua tízi'k'o yá rá môru téxi yó të́'ë jângo rá míjmi kja nú ngûmü yó mbéjchüjn'e yó mbôxte yó ts'íbéjchüjn'e k'o rá dyä̀t'ä téxi yó jñôna, nú sénch'o kja nú ngǔm'ü nú mbéjchüjn'e dyá má yá rá... rá zǜrü nú mbáxua nú pá'a k'a rá s'ä̀t'ä nú mbáxua ná móji kja yó ngǔm'ü yó mbéjchüjn'e rá má... ts'a´ji ndä̂jnä, rá ma dyä̀t'äji yó ndä̂jnä, yá má yá rá... nguárü téxeji rá má jyanéts'ejmi, yá má... m'ī́jī téxe nú xôm'a k'a níts'imi jângo té'b'éji nú mbáxua nú San Mateo jângo 'ä̀t'äji ná míxa má xôm'a ndízik'o à xôra... yá rá mbédyeji rá... ná jñônaji, ná jñônaji ndízik'o dyá rá m'óji, rá m'óji k'a nú ngum'ü nú mbéjchüjn'e yá rá nguárü nú b'épji téxe, b'épji k'o nú ts'áji má yá rá... yá rá s'ä̀t'ä nú pá'k'a yá rá... rá ö́t'ü pjójo ná téxi yó ts'índájchün'e yó mbôxte yá rá dyä̀t'ä ná mbáxua ngé má yá rá 'ö̀zaji téxe yó este... yó s'íño para dyá rá nguárü nú b'épji yá 'ä̀rä pjópjü

Kjá pjö̀rú yó ndíxu má ndū́nt'e k'ej taxíji partera k'a pjö̀s'ü rá ngótm'ü ná jônü mbáne para dyá rá m'at mǜs'ü dyá rá... dyá rá mêzhe rá mǜs'ü nú mbáne dyá m'a dyá rá juêñeja mǜs'ü rá xá'tiji k'a nú mbáne rá nguârü nú mbèpji ká partera zík'o k'a rá mbö̌rü nú ndíxu má dyá 'ä̀tjorü, m'a dyá rá jmī́mi kja nú ngûmü rá sôdya ngíxu ngé nú tíjue'e 'óngenu kju jué'e k'a rá mbö̌rü, k'a rá nù'u ngíko rá mbèdye ná jó'o nú pá'a téxi yó pá'a k'o rá jmī́mi dyä̀k'o rá ts'á'a, dyä̀k'o dyà rá sòdye pa dya kö̌gü ná pǔnk'ü pá'a

K'a nú ndéje k'a sî'i yó të́'ë kja jñíñi k'a má'sí síji má mbáxua ngéje tjṓsëjme, ñéje séncho, k'o síji má jângo pédye mbáxua ñéje ts'íjke tàpjü

Yó b'íjtu kja jñíñi jñátjo ngéka kjâ'a yó ndixu tö̌m'aji b'íjtu po tö̌m'aji ná metro b'íjtu k'odyéje metro k'o rá dyä̀t'äji nú kjèzhe, nú delantal, nú pájna, ná ngôs'íji, adorno k'o rá nù'u ná jó'o, k'o rá s'ó'o rá ñéts'e ná só'o má yá ra xíji, ñé ná mbádyo k'a tö̌m'aji nújk'a tö̌ji rá yá 'ä̀täji nú kja jñíñi. K'o yó b'ë̌zo má mi jíngua, yó b'ë̌zo mí ä̀'t'äpjäji nú ts'éts'e, nú tôx... ts'éts'e, ñe nú pájna k'a ná töxü k'a mí 'ä̀tji núdyá, nudyá k'a 'ä̀t'äji, ts'éts'é k'a 'ä̀t'äji pájna núdyá yá í tóji k'o b'ǚb'ü k'o yá gí este... ya 'ä̀t'äji k'a máquina

Yó 'ùb'i k'ó rí sí'i kja ngǔm'ü ngéje ná ngôñi, ná bûngôñi, ná bângôñi, ná tö́xgôñi ñe ná 'ä̂jnä tá... 'ä̂jnä k'a nà pó'tjü ndó ndéxe rí síji ná dyó'o, rá mbódyo k'a b'ǚb'ü kja ngǔm'ü rá pjôd'ü kja ngǔm'ü k'a ndéxi rí síji ngé ná b'ága, ná b'ága k'a síji nú ts'íjkelo k'a... k'a rí sì'me ndísi k'a nú b'ága gá ndés'i rí... ndéxi 'ùnü b'ága rí sì'me rí si... sí' k'a nú ts'íjkelo ñe k'o yó 'ùbi k'o rí sí'i nú kja ngǔm'ü

Nú Ts'ítǐ'i Mízhokjíjmi kja nú jñíñi kja rí kjá'me má gó zǚtü nú pá'a, rí... pójtüjme nú b'íjtu, rí jêtp'e nú rí tö̌mba jé né'e kja yó b'íjtu k'oyáji k'o rá xîri yó mbójkuà'a téxe k'o ná estágo, k'o rá... jângo rá míjm'i, jângo rá kjâ'a ndízik'o este... kja nú pádrino ngéka rá sí'k'a rá má ndzídye k'a níts'imi jângo rá... k'o rá... xîs'i ts'íjk'e níts'imi ndéje ndízik'o rá... para ndzhôgü kja ngǔm'ü dyá rá të́'ë kja nú pádrino jângo rá 'ùnü ts'íjk'e jñôna k'o rí jö̌d'ü, k'o rí rá sí'i jñôna ñéje ní ts'íjk'e tjö́sëjme, ndéje, limonada k'o rá 'ùnü k'o yó pádrino ngó rá 'ö́jtü pójo kja gó jích'i ín Ts'ítǐ'i Mízhokjíjmi

Yó b'ízhi k'o mbépjiji kja mbáxua jângo rí b'ǘnk'o kja jñíni ñân... yó b'ízhi gó péb'iji nú pastora nújkò mândzha mândzha mà'k'o yó b'ízhi k'o mbépjiji rá mbáxua má b'ǚb'ü. B'ǚb'ü ch'ä́'tjä à b'ǚb'ü jíchi y rí k'a jângo rá b'ǚb'ü nújk'o pa s'âgi kjo nú'gó mâ rí nê'me rí... rí ndákü 'örí xînch'íz´âk'ü jé gá kjâ'a k'o yó b'ízhi k'o b'ǚb'ü kja jñíni

Ná të́'ë kja yá 'édye ná pǔnk'ü kjë́'ë rí ñú'u ná jó'o, ná kja angeze pjéchi téxe kja b'ǚb'ü kja jñíñi, téxe kjo kjâ'a kja jñíñi má rí ñǔ'u ná jó'o rí s'êngo má rí ch'éb'i ndí xôrü jângo gá angeze pá' nuts'k'e má rí tè'e ndéxi rí ndéñǔ'u k'o yó të́'ë k'o rá 'ích'é kja jñíñi ngéko angézeji rá zénguats'iji yá ñùk'i ná jó'o jângo... jângo nuts'k'é ndíño ángeze k'e yá 'i'i à dyé ná pǔnk'ü kjë́'ë tí ñú'u ná jó'o rí k'o rá jíts'i rá jíts'i téxe k'o pá rá

Ná të́'ë kja péb'i b'ízhi à jñíñi angeze k'o xôre pa jā̂ndā yó të́'ë pjébi, angeze gó ndomá nú b'ízhi yó xík'a nú b'ë̌zo kja pâra jíts'i jângo rá pjébi, gó jích'i jângo gá b'épji xípji ngé gá ts'ápjü k'o xôri ná jó'o ndízik'o dyá gó m'íñibi gó xôrbi angezeb'e záya dyépji. Ngé gá kjâ'a nú jângo gá xôrü yó të́'ë kja jñíni yá póji kja ngú xôri jângo rá xôpt'uji

Má ká mí ts'íjk'é nú jñôna k'á má síjmi né'egö, ngë́jyo, ngéjko kjá mí máj mí ä̀tji nú kjákja... kjá jñǐñi mí ä̀tjü ngë̌'ë ñǎ'a kjǚ'ü... ó ndékjü k'o mí sí'me ṓ'ō ñěk'ana ngéko má mí b'ǚb'ü ngéko míjpji ně'e

Yo mbáxua jângo jmúne téxe yo të̌'ë k'a jñíñi má yá gí b'ǚb'ü mbáxua k'e já jñíñi jângo b'ǚb'ü nú nítsjimi jângo k'a ra té... téxe yo të̌'ë k'u b'ǚb'ü jnú k'o pǒ'o já k'o ndé pó'o nge nú rí pójme téxe ngé nú rí pǎ'a 'ér' mí míxa

Nú k'a rí kjâ'a 'óm'ásí rí né'e rí 'ä̀t'ä ná jó'o ngé má rí 'ä̀t'ä jñôna k'o rí sî'i, k'o rí sî'i jmênchijué ímbédyi k'o rí carne

Nuts'k'ó b'á 'ekjo à jñíñi Cresencio Morales jângo ró të́'ë nudyá rí b'ǚb'ü nú kuá'a á Bṓndo

Yó ngú xôrü jângo rí b'ǚnko b'ǚb'ü t'sík'et'ík'o ts'ík'e tǐ'i ngék'e xútǐ'i k'o póji k'a ngú xôrü dyá k'a né'e rá xôrüji ò k'a kjá yá kja b'ǘb'ü ná pǔnk'ü ts'ítǐ'i o t'íxti k'o gá xôrü

Nú ñângistjya núts'k'ó ró sǒ'o ró ñá'ā ndízi má mí ts'íjk'e ín tá'a í b'ë̀dyi kjó mí pā́rā ts'íjk'e ñângistjya ngéko k'ó jítsko ngéko ró 'ä̀rä jângo gá ñá'a angeze ngéko ndéxi ró xôrgo

Yó mbépk'o kjá yó tǐ'i, yó... yó tǐ'i k'o b'ǚb'ü kjá jñíñi ngék'o mázi něji, rá m'ôji, rá má 'ë̀jñi 'ë́ñëji kjá tjéjñe pelota

Nú gá rí kjâjma rí pë́pji má dyá d'á sô'dya ts'íjke rí pà'a nú... ín... mbédyi k'o b'ǚb'ü kja ngǔmü jângo rá k'âji, k'o k'âji ná jó'o dyákjajij ná kjó'o ndízik'o nré rá sòdya rá jmī́jmī rá sòdya ná jó'o

Nú kjâ'a rá né'e rá kjâ'a rá... k'a nú ngò'o k'o mbá rá 'éje, rá mà Bṓndo rá pë́pji

Nú kjá jñǐñi májmá sí ná jǒri ts'í yó xédyi kjó ä̀täji kjá ngǔmü, má sí ná jó'o yó ndéchju ñé'e má rí... má rí ñū̂tiji kjá ndédyë jângo rá mbédye ná jó'o, yó ndíxu gú 'ä̀tä... yó xë́dyi kjá ngǔmü 'ä̀täji k'o yó dyë́'ë 'ä̀täji ná jó'o mí ná kjǐjmi

Má áñima o kjá píkja jângo p'ë́s'ëji yó lúlu k'o yó jñôna k'ó p'ë́sëji pa t'ë́b'ëji yó áñima gé... Ngẽ̌ch'én'e k'a xísb'iji b'ǎgi ñë̂jë ts'ík'e kjä̀jnä ngé k'o rá mbédye nájo

Nú mbáne má bu'é'e rá pòjtü nú b'íjtu ngék'o dyà kjâ rá bu'é'e

Ná pá'a má mí ndzhôd'ü kjá jñí'i ró mbéñe rí mbéñe rí ndzhôd'ü rí mbéñe k'o rí... nà k'â'a má ndízigö k'o mbédye zâk'ü kjá dyéza ná b'ë̌zo gó píts'i

Ná të́'ë... ná të́'ë kja pjö́xkü ná pǔnk'ü ngé ná të́'ë gá kja ná jó'o ngék'o b'ajânk'a jék'o 'ìjkjá pjö́xk'e yá nést'ágö rí ts'ót'a ñǎk'a kjâ'a pjö́xt'e

Yó tǐ'i kja jñíñi gó kja të́'ë dyájka né'e rá ñáji jñátjo, nújkja kjâ'a dyá 'ìs'ëji k'o yó tá'a o jmī̂jī k'o yó tá'a k'o yó mbó'tjü rá téji k'o nú jí'i ná jó'o kja ts'íjk'e ngéko yó angezeje dyájka né'e rá ñáji nú jñátjo

Nú ndzhód'ü k'a b'ǚb'ü kja jñíñi k'a ndé xä̀käji k'a yò májp'e k'a má ndús'i ín pjánt'ëjë, nú pjánt'eje k'e nú añimále k'a, k'a nútsk'ójmé rí... nújmé ngé nú mèngéje nú të́'ë k'a b'ǚb'ü k'a jñíñi jñátjo máji nutsk'ójmé ngé téjm'e kja t'éje nge téjm'e k'a pjánt'ëjë ngék'o chìtsjmé nutsk'é jé gí t'ěji yó pjánt'ëjë k'a jñíñi

K'o ná jó'o gó jítsiji kja í jñíñi gó jítsiji ínána íntá'a, ró 'ä̀rä ná jó'o, ndó pë́pji ngé nú b'ë̀pji kja rí né'e rá kjâ'a